<hesitation> פאעטרי איז א זאך וואס א מענטש דארף פארשטיין צו, ס'איז נישט קיין חילוק <hesitation> פון דזשענערעישנס פון ציי- ציי- אדער צייטן, ס'טוישט זיך נישט, א מענטש וואס פארשטייט צו פאעטרי גייט אייביג פארשטיין צו פאעטרי, אפילו היינטיגע טעג